Lu periscopiu servi pi putiri vidiri unni, cu la sìmplici vista, nun s'arrinesci a vidiri pirchì ci sunnu ostàculi. Pi esempiu, lu periscopiu si utilizza nni li submarini pi taliari fora di l’acqua. Lu periscopiu havi na pocu di vitri ca riflèttinu la imàgini unni chissi talìanu e la fannu arrivari sinu a la parti unni la pirsuna ca talìa, metti l’occhi.